सालों कुछ महीनों मा दौरान आमतौर पर जू सब्जी उपलब्ध रैंदी व लोकी हूदी ऊ ज्यादातर। और बैंगन भी मिल जांदू और सब्जी त अपडू मैनो मा ही हूदन ना। लेकिन लौकी सब्जी हमेशा तक रैंदी।